'An <hesitation> deh klehkpeh :eh :korn-a 'on 'ton, because eh-: 'on 'de-a 'dhu, 'en :on yubo-a glu-peleh, glu-peleh-: 'dekorn: 'yli-po :peleh 'jeh-neh: :daa-:, zorn zen zorn bo :mor 'on di-eh 'an :porluh 'pehn-dih, :mor 'on 'ye :bhala'-eh 'on dhe-eh 'yli 'on di-eh 'an :porluh pehn-' dih, because eh-: :a di :weh, ti :a :ne-a 'de :a 'de 'i 'bli :gbalie: 'i eh-: no first-ih deh :a di. So <hesitation> :mor 'on di glu-peleh-a 'jeh 'an :porluh pehn-dih, yes, :mor 'on di glu :peleh 'an :porluh 'pehn-dih. :mor 'on di :bhala', :eh no-a 'peleh 'i :daa, :yee' 'an :porluh 'pehn-dih. :bhala-eh, :mor 'on dhe :bhala-eh 'yli, :mor <hesitation> eh se pla, :mor eh :kmu, eh se pla :yee' eh :korn 'on 'ton. 'On 'bhorn 'beheh: 'go-yor-eh deh :beh 'on po-eh 'de eh bo :yee 'on tba-eh 'chlan, chlan 'zoo deh+-a deh :beh :yee' 'an di-eh o. eh